Gne loko mena zany, miresitry zay gne tonga amina ansaiko atoa voalohany, miresitry, izy io avao koa ampesaigny ame Saint Valentin, lokone fitiavagny zany e mena, magnano tee-shirt, magnano robe, magnano coussin io zany atao cadeau ame saint Valentin anindreo mena aby daoly, mety hoe lokone fitiavagny atokotry izy io angamba.